شوف يا أخي إذا تبغى تصير أجوى ركز على تمارين المجاومة الاسكوات و الديفيد والبنسبرس هذه التمارين تبني عضلات الجسم أهم بعد أضف تمارين وزن الجسم مثل البوش وبالاب وطبعا لا تنسى الأكل الصحي والبروتين والراحة مهمه عشان جسمك يتعافه